Baa gu'ulegɔ la sakua gu'ulegɔ. Mam wan loe la baa gu'ulegɔ gana sakua sɛla n sɔi la, baa de la nini daana, baa de la duŋa ti a san bɔna fu yire puan nayigesi ka lɛni fu yire la na. Baa de la dunsɛka ti fu san tara fu yire puan yinɛ san ma'ɛ ti fu gã visa a wan nyaŋɛ gura fu yire la bee la san de la fu yese kiŋɛ la zi'a,a wan kelum dɛna mina n wan nyaŋɛ gura fu yire la ti dãaŋɔ kan bɔna. Baa gu'ulegɔ me ka tɔi wuu sakua la sɛla n sɔi la ,fu san lu baa ita dia bɔ'ɔra e ita ko'om bɔ'ɔra e a wan malum gee fu san lo'e sakua wa'am na san pugum bɔta iŋɛ e la se'em me ,a san bɔta a yese, a wan yese ti fu kan malegum nyɛ ti a lebe na.